قل له انه يحاول يتعلم خمس كلمات جديدة كل يوم. ويطبقها في مخ عدساته اليومية. كمان انصحه يتبع مدونات او قنوات يوتيوب متخصصة. بتعليم اللغة. عشان يحس بالتشجيع وفي النهاية. اذكره انه يكون صبور مع نفسه لا نتعلم اللغة يحتاج وقت وتكرار وكل ما مارسها اكثر يشعر بتحسن اكثر